Mishin e freskt munesh me majtë n'frigorifer për disa ditë nëse mendon me përdorë gjatë javës. Po nëse don për ma gjatë me rujtë, athere duhesh me shti n'friz edhe kur te shtin ën friz duhesh me qese hermetike ose me letra plastike me pshtjellë mishin mos me e lon ajrin me hi mrena.